Jue yë po'oxpë nyëm a'ax am, a'ax yë tyak, tyam a'ax este, yëxtay ma a'ax je oy tyakanyë, pë kaj tektum jim a'ax yë nyënë adyunëyë este, nyë a'ax am a'ax yë tyak pyësëm o në ko'o a'ax yë ti'i dun wyanyë ji'im axjë kyay iukë je myech tam's në ko'o yë xu'utpë, në ko'o yë xu'utpë myaj jëyëy, në ko'o a'ax dun i'ixë të myach manytë a'ax je'e nyamëjpyëk jadunt's je'e a'ax yaj pëdytë, we'en je dun kya jëyëy, je'e a'ax dun kyap iukpyë, tijatyë jedun met'sëp, tijatyë jedun maj t'sëp më je tyak jyotën.